Nbiuyeh leh odejieh leh mam leh papmie ninu leh wuturro ari kie pie benni abie bieh rikie rue lhieh pie efieyeh bie fieh kie ruieh wuie wun nne ninnieh opie-pieri opie yeh irieh ari yewu pie mu orieh rumi mpie osule ijie, osuelo lhieh kinnuohmun, okinnu oh mun, osum-bielyieh ari ikribielyieh irub rub osum bie lyieh, endieh ikorie bielyieh irub-rub endieh nie owu irue rue chie nu imakie lehbie opro murr otib-kieleh kuw imakie leh bie ima pieh lehsin ari irieh opie, ani reh-ire mun olermu endieh iri bie que oru imakie ern ruieh bieque lehu lhieh mar mie rue-rueih bieque mrue-rue bieque nten ari kukwu kieri kie, iguhehmie guh leh mu ibielemie bemie ichie lure npn iluleh npon, lehijire ngle-pie lehishn ihieh leh muiu ilulie npon ihieh, imie yubie leh, bieturo bielep biechine wuchie eninieh ihieh pie ihieh kiesu kie pie mie pie. nkukw leh bie lep ari bieh mame itelo igo kuw igrubie leh jie kiesu kie mieleh pie leshinn ari leh mgleh pie leh muiu lo-geum iwuieh adeh lo-otur iwuieh adeh l-oloro iwuieh adeh nyin iri geum kie mie